E bagety da fangalagny sakafo madinidiniky izany hoe raha misy sakafo madiniky izany ka tianao ho azo sisy koera gnao da e igny bagety igny gn'hitibianao enazy na hindaisa ambava, da e forosety da akoizay evakoa fa sakafo maventiventy na zakazakabe koa gnanigny aminigny, fa gnamesa hapitapa sakafo, izany hoe raha misy sakafo viventy ka tianao madinidiniky, da gnamesa gnampesainao hampahanazy.